akwatiyhel jeh asibiti ni ghel do mari kodhume ha der ghel do vallita himbe ha nyaudugo himbe ha nyaudugo himbe kamin nan a hosa mo nauni mai ko nyaudo mai yahugo asibiti ghel do mari hottolla ha der ghel do mari GB beh spirit to'a dan ta'i jungo ma a wawan a habba pellel mai kamin a yaha asibiti a wawan toh goddo do dojja sosai a wawan a hokka mo inhaler o wata ha hunduko mako kafin a yara mo asibiti